Sɚda i nduya i wi tɚtɚ wa mai tsɚmɗɚdza naea ngulishaa ngulishaa ma, tsɚmɗɚdza sakanda ea ngulisha ngulishaa ma eo tɚla kala zɚr jo mɚr hirgedi ngama mya ji uya guvai zɚr nda ndo biya tɚtɚlar bakanda moi bwa o makaranta eo biya dɚgɚ ball eo tsaukur wasa pam pam pam nda ngulishao biya tsɚmɗɚdza ndo mɚra go la bijinda zɚrda gra o mɚr hirgedi wa go la njo na zɚrndu gra o ndɚra naja kullum wi huɗaja tlatlanyi wi ada jo zɚndɚ sɚnda jo mɚrwɚ kɚi njo ngulishaa o vera ngɚlɚnyi o ndo sɚ kuzhi o lyaja, ngama mya zɚrzɚrnyi ada jo ndɚrwa amma zɚrda kola o tɚlɚ wa magɚ nda la zɚr jo tɚla jo ngaɗɚ mɚsɚɗagɚ na tɚ tɚl na jo mɚra to nacha ninyi ninyi jo, laa wi atsu vanya sɚda maa mɚnagɚu o nau shila ninyi o gai tɚl nda jo tɚl wa ma zɚr a wur nda ɗɚ ada jo tɚtɚl wa njo nau zɚndɚbiya a zɚr nɚnnɚna sɚda nda o damanyi amma magɚ nda la zɚr jo tɚla jo lɚla kulum, ma sakanda nja nda la ada jo tɚlɚ wa, go nau zɚndɚbiya ɚnda vanya sɚda ngani o damanyi amma maga nda la zɚr jo tɚtɚla jo ngadɚ mɚsɚdagu ana tɚtɚl ndo io mɚr kuma njo nau zɚndɚbiya jo eo jo eo tɚtɚl gagaɗa- jo nau- sakanda sɚdo i ndiya i wi njo na andama mɚno tra ki awi wa. Go laa eo biya tsɚmɗɚdza na ea ngulishao ngulishao eo mɚmɚla hwi, eo dɚgɚ ball najo gwaɗi naya ma naa har ko baaka ɚnya nɚnnɚna tsuɗanyi yo i harka sɚnde a shafi njo mɚrnyi ana wasa wasa nga ngama mya maga ɗɚnghaɗi sɚnda gɚ mɚr a yahi o zɚrkur gɚr go ngaɗɚ mɚsɚɗɚgɚnɚ gogaɗɚ. Mago mɚr sɚna ga mɚr a yahi gaga nɚnna go ngadɚ mɚsɚɗaga har go nau na a maja sakanda gani ngulishaa ngulishaa na ra gɚi wane nda na ma eo tɚ gɚea eo ngaɗɚ mɚsɚdagu ana tɚtɚl nda eo mɚra amma magɚ nda laa zɚr ada jo tɚl wa nga vanya sɚɗogo zɚndi o damanyi magɚ nda ɗɚanghaɗi ndɚnda go tɚlni adaja wa huɗa zɚr go la otla. zɚr ma jo nau tiwi gama miya guvanya ndɚr tɚla aɗawa najo gwaaɗi alenya nji ma ndandɚ nda shili ga tɚra a weɗɚ mɚlɚm pam pam <noise> pamu, go laa ma saganda eo nda tɚla njo nda na maja wane tanshnɚ ngani da nacha ngo na nda mɚr gɚnda kaza kaza maja wane tana nacha ma tsu jo nan da mɚrgɚ kada amma maɗɚ nda ɗa zɚr o pamanyi adaja wa nanyi ma nanyi nda ngulishaanda ada nyo ngaɗɚ mɚsɚɗagɚ nɚ wa eo ngaɗɚ mɚsɚɗagɚ gagaɗɚ hahɗa ɚmda naza ma eo biya dlɚdlɚbɚ tatɚm laa ɚndo eo tsɚmɗɚ kaya kɚra kɚi sɚinda sɚr haɗɚ nya mal bɚsɚu, kɚi chamkwali bɚlbɚl hahɗa nda ama gɚ eo mɚr tlɚr ni, naeo maa eo biyo kɚi eo na now, anɚ ɚnda njo ta kwasai. Anɚ ɚnda njo ta kɚi masa, anɚ ɚnda njo mɚr. kɚi kunu sɚ pam pam pam go laa ɚnda njo mɚrngi ndo ma ngulishaa busa tsɚmtɚdza go laa ndo dlɚdlɚbɚ sɚnda go laa waye gɚnda o mɚrnda- go laa nanda ma ɚngɚ ndo ndo hɚ ni to wasa nda zɚro mɚr vanya pɚchi maji nda ha najo gwaɗi go o dɚgalgur maa leanyi wi ndɚ ndɚ bɚbɚ himi ja vanya bɚji amma vanya zɚ go laa jo hɚ sɚnyi ada jo nɚɚr wa, har jonda geo dɚgalgur ma ada jo nɚɚr wa, ada jo sɚnde ma ɚnda jo tɚl ana ndɚ wa, ɚnda jo bwanya maa ada jo zɚndɚ ɚnda jo bwanya wa. Amma matɚ nda ɗa ji hɚ sɚnyi ano tɚla, ya tɚl nda gɚ gɚzɚya mani nyo mɚr ga kuveung ngulisheaa? O mɚr gɚ ɚnda nyo gaɗa manyi nda hɚu nyo nda uya wazɚ banyi biyama zɚma oo nyo tɚtɚl tanyi nga aka gama nyo ngaɗɚ mɚsɚɗ kura tɚlnda? Vanya pɚchi go nau zɚndɚbiya sɚnda go mɚra, magɚ nda hɚu go na cigaba na mɚro. Najo gwaadi o zɚrkur go laa vanya ndu jo dlɚdlɚbɗɚsɚu ma har ji nda gini geo dɚgalgur go gi laa jo mɚr sɚnda. Njo, njo geon a wane ɚngɚ ji hea jo mɚrsɚ kada, wane ɚngɚ ji hea jo mɚrsɚ kada naja gwaaɗi har ka baaka ɚnya tsutanyi jo i sɚnda go laanyi jo biya mɚrsɚnda jo ngaɗi mɚsɚndagɚu kuma ana sɚnda jo mɚrnda gama ɚngɚ ji hɚu ana tɚlnyi jo ngadɚ mɚsɚɗagɚ ni oɚhɚ sɚnda jo mɚr maa ma ji nda ɗɚnghaɗi ɚnda ndo mɚr tɚtɚe ga guranyi ngulishaa go laa jo ngaɗɚ? Mɚsɚɗagɚ ni na ea nza ɚngɚ i hɚ sɚkɚ ea, go aa eo biya. Kɚi ea tagu kwasai nwa eo biya eo ki ɗɚlnda. Ao nɚnnɚna njo bana, go laa njo faɗɚ hangu, eo piya hangu, eo ki gwaari irin dza ki nda ji tɚkanda tɚtanda ga piye eo shi piya ɗi, eo dlɚbɗi, ɚlɚbɗi ɚlɚbɗi abɚra eo mbɚɗinyi kaye nɚ baby, nɚ baby gɚ ea. Najo gwaaɗi go nda laa ma har i fu maja naya ma yi fuo ɗufuaya, wanda eo mbɚ haaɗa aɗɚ hangu nda, kɚi tagarda ko laa eo taɗi eo tlabiya lɚgutɚ ni njo hau nyi anɚ babi nacha gwaaɗi ya na to mbɚsɚnda haaɗa nda nanja nachanɚ yo cigaba ni sakana. Ngam sɚsɚnyi mɚnagɚcha gagaɗa magɚ nda laa zɚr sɚnda gɚ mɚro. Zɚrgurngha, go nda laa valndu jo findadzɚ jo mɚra, o nda valanyi kuma o ngyakɚngyanyi amma gɚ hɚsɚngha ada go tɚlwa a mimi wa ngya ma o nda nɚngh wahala o pama gu vangh ngulishaa ngam ma njo nda tɚla naga huɗaga o tla, ada go ngaɗɚ mɚsɚɗagɚ na sɚnda njo mɚrnda wa ngama mya ada gɚ tsɚlnɚ wa macha tɚ nda ɗa a tsɚle tɚkɚ dzɚnɚ ngani nakɚ ma ko na nda mbar cigaba ana mɚrsɚnda amma ada gɚ tsɚlnɚ wa ngama mya ado gɚ hɚu ana wasa wa magɚ ɗɚnghaɗi wasa nda ka mɚr ka kuvang gulishaa sɚ mɚnagɚ cha gagada zɚrda o hɚu kɚra ko mɚr wasa wa najo gwaaɗi maka hea go mɚr wasa maa ko ɗa wayewayenyi gagadu amma matɚ nda ɗa gɚ hɚ sɚngha ada gɚ mɚr wasa wa, ada gɚ tɚl go guvang wa, aman wa, kɚlnda kullum nagɚ nɚnghɚ tsatlɚtangha. Najo gwaaɗi avenyi agulishaa go laa ndo hɚu. Nyanda mɚgɚmɚgɚnyi ada ndo ndɚro pama guvanda ngulishaa wa, ada ndo tɚlɚ wa magɚ tabo, magɚ tsɚganda kaɗan go laa kɚl tiwi zɚr jo heo pama guvanyi ngulishaa gɚl tiwi njo nda nanyi kɚi zɚr bwabwaa vaindɚ guma maga- nanyi bwabwanyi ja huɗajo o tla amma ke naa aganɗiya daɗi ɚnda ea hɚ sɚkɚ ea ka kuvaɗa ngulishaa ya ɚnda i hɚ sɚkɚ ea eo mɚr wasa kɚea, tɚtɚl bana, wasa na bɚrbɚr bana, huya bana, sɚ pam pam pam nda eo hɚu o zɚrkuri mɚrnyi ngɚ gɚ nda taa zɚr jo na a- ɚn amaɗo mɚra, ɚn amaɗo tatɚm bana ɚn cho mɚr sɚnda kada bana, go laa nachangh maa jo dlɚdlɚbɚnyi. Gama mya alaticha sɚnda amanyo mɚr nda najo gwaaɗi jo ja dlɚdlɚbɗi alenya nji go laa ndo gi ta kwasai ta kwasain da ɗangh nji nda ma i hɚ ka a lenyi jangɚ ndo ta kwasai sakana ngama nanda nachangɚ sɚnda ndɚ hɚu mɚbir mɚraɚngwa dɚhɚ ndu jaɗa jigadɚmar zɚrgur nda gɚ mɚr a yahinda ga ndzamɗɚ ngyakɚngyangyangh sagan ya, ama iri mai nda go ma ea nda gɚ nda ya ama irin hɚ nda gɚ hea vayandu ko kɚ nar nyi cha dɚkari nda ama cha hɚu da jo zɚnda ji hɚ wa amma sakan zɚr da gɚra mɚr wasa ni na tsaaka njo nau na zɚrda kɚra mɚr wasa wa dɚhɚ ndu majo hea tukunga kur ga mɚr wasa macha shil hɚyangha to vai gefe bana go mɚr vanya sɚwa njo yi hɚyangh hya bananda go mɚr vanya sa go haa vanya zɚr ninyi jo hɚu ana batt sɚ batlbatlu. Tun tsutai cha kushil go laa jo hɚɗɚ nɚnnɚna jo pɚliya jo batlɚɗi, jo hɚɗɚ nɚnnɚna jo pɚliya jo batlɚɗi amma mya ji hɚu o zɚrgurnyi ana batlɚ sɚ batlɚu go nda laa kuma jo hea jo nau ki batlɚ sɚnda, ngama ɚngɚ ji hɚna sɚnyi vanyi tun o zɚrgunga go fuou o gragra ya ko nau nda gi mɚryanyi madagɚ wur fɚu graga na tsaka go ki mɚryanyi wa ap ko gɚ hɚ vanya pɚchi sɚnɚ kɚ hɚ tɚ vir batlenda ada go nau batlɚmyi wa gama ada gɚ fɚwo gragɚwa najo gwaa dɚhɚ sɚnda ndo mɚr vanya pɚchi magɚ fɚo graga najang hyel ma jo valangha go nau batlɚɗɚ sɚnda winda gɚ feo gragɚnda ma za ngulishaa ngulishaa hahɗa ko to sunday school ko laa ma nji tsɚmɗɚ dza njo shil dlɚdlɚb sɚnɚ ngulishaa, vanya zɚr go njo dlɚdlɚba ada jo ndɚr wa. Vanya zɚr njo na ja ndɚra ada jo ndɚr wa naja gwaaɗi ko aa vanyo pɚchi ko ato dlɚdlɚbsɚ mago laa njo dlɚdlɚbɚ sɚ anɚ zɚr go zɚndɚbiya zɚr nɚnnɚna <hesitation> anɚ sɚn jo mɚr nɚnnɚma o nau vatanyi vanya zɚr maga nda damanyi jo nau tlɚngɚng tiwi gama jo laa nvi gɚ tagura tɚnyi anɚ raguwanyi nga. Amma vanya zɚr kuma the more go dlɚdlɚbɚ sɚ wonda anɚnyi naja nini kam graja jo hɚɗi wasa sɚ mɚnagɚ ja gagaɗa ngam ma tɚ ɗa ndɚ da o wasa o ngyakɚngyanyi ma wa kullum huɗagɚ tlatlanyi ana kurangha ngama mya ada gɚ sabanɚ wa amma matɚnda ɗa ko dinga ɗanghabiya ku sɚnda ga mɚr a yahi bi janda gɚ zɚrnda nake ma gɚrngha. Kullum ana hirgedi ga, ngama mya go ɗɚnghaɗi go nau funyi labar anɚ ngulishaangha, ko kuwa ko nau bayar labar ko ata vanya dɚhɚ sɚndɚ go mɚra anɚ anɚ ɚnda i hɚ nɚkɚea hahɗa, ana ana ɚna i mɚrnyi, ana ana ɚnda i mai hahɗa, anɚ wasa iri wasa nda i mɚr hahɗa naji gwaɗi magɚ mɚr ɚngɚ ja go hɚu ana wasanda nagɚ maa nde nau valangha a yama. Vanya pɚchi ɚnda gɚ hɚnga nachangh o nda chabiya ɚnda wane amma go hɚu gɚ hɚ sɚngha waye wayen ka ana wasa vanya pɚchi kuma gɚi hɚ sɚngha ago mɚr wasa wa nanya ndu paaguracha ɚngɚ ja ngyakɚngyanyi nɚnyi, ada jo mɚr was awa, ya ada jo ndɚr wa amma magɚ gurnda laa ndɚ hɚ ji hɚ ɚnga manya pɚchi do ndɚr wa mugu cha ɚngɚ namɚn ji mɚno dinga na vanya pɚchi kuma vanya ndu ɚngɚ halite nda hyela mɚrini, njo nanyi mugu ja ya daja mugu ndanwa na yi hɚ sɚɗɚ ana wasa. Ma i tsɚmɗɚ dza ma eo mɚr wasa kɚza ana hirgedi. Go njo nayan zɚr ja ngya vo ki waye o tɚra gwataku njo nda shil hɚyanyi njo na mɚrima sɚ kaza, mɚri ma sɚ kaza gavi ea sho tagɚu vanya pɚchi ko laa gavi nja sho tagu nji da ta wurandɚ sɚnda wa, ngama wasa a hɚɗɗi kɚra zɚr, go laa gɚmda a iyaye shito tagɚu zɚr da ta wurandɚ sɚnda nja narinyi nda wa ngama mya wasa gwaɗo kɚracha yo wasa kuma sɚ mɚnagɚ cho gagaɗa amma o zɚrkur kuma ado go zɚndɚbiya ɚnda magɚ mɚr wasa bijida na ko nda nau tainda ko tɚra go ki mɚrya vanya tlɚr wa ngama mya najang sɚnda gɚ ndiya i, najo gwaaɗi gɚ chu o graga ko mɚrnyi har njo nda nau shil hɚyangha maja vanya sɚnda ji narngh nagɚ zɚr ma ga mɚrya ada go mɚrya wa ngama mya rigo ɗɚgɚ gatu wasando gɚraga, go ngadɚ mɚsɚɗɚgɚnghɚ ni najo gwaati o nji na mɚrdɚ sɚ kaza go farni ngama dɚhɚ jigadɚmangha a hyo tɚtɚl nda go mɚra dɚhɚ tɚl nda go mɚra ba bii nda ga nda ɚnghati ji na mɚrya sɚ kada kafin nja shili go nau mɚrya sɚnda amma matɚ nda ɗa a chu ɗɚko kɚrakɚ gagoda.